مصر یوخوار لرغونی هیواد دی چی ډېر زوړ تاریخ لری د روژی میاشت په مصر کی ډېره مهمه ګڼل کیږی، خلک روژه نیسی او دعاوی کوی په مصر کی د نیل سیند هم د کلتور برخه ګڼل کیږی او ددی سیند په اړه ډیر داستانونه لیکل سوی دی دنیل د سیند یادونه په دینی متنونو کی هم ډیر زیاته لیدل کیړی مصرایان په خپل تاریخ او کلتور ډېر فخر کوی